menningin heilsar frá Höfn í Hornafirði æskuslóðum Svavars Guðnasonar málara stendur einmitt yfir sýning þar sem ungir listamenn bregða nýju ljósi á orkuna í verkum Svavars Svavar Guðnason var einn áhrifamesti málari á Íslandi á tuttugustu öld og brautryðjandi á sviði og komst þar í kynni við

áður en hann hélt til náms í Danmörku Svavar lést árið nítján hundruð áttatíu og átta en síðar gaf Ásta Eiríksdóttir ekkja hans sveitarfélaginu Höfn í Hornafirði verk sem leiddi til stofnunar

safnið er ungt að árum það var opnað með pomp og prakt sumarið tvö þúsund og ellefu þetta er

Svavars Guðnasonar við einbeitum okkur

að honum sérstaklega á sumrin en annars safnar safnið austur list hún er af ýmsu tagi auk þess að sýna verk úr

líka boðið starfandi listamönnum að setja upp sýningar þetta er sýningin þar erum við með Svavar Guðnason í

samtali við verk eftir Rúnu Thors og Hildi Steinþórs við erum að einbeita okkur að einhverri hreyfingu ramminn ramminn sjálfur er flöturinn á hreyfingu verkin

eru í þrívídd þetta er einhvers konar

saman hreyfast þau

um salinn þannig að það er

samhljómur líka vatnið er í lykilhlutverki

er náttúrulega náttúrulega orka og

virkjar steypuna vatnið færir líf í steypuna og

litina eins og í þessu verki og mörgum vatnslitaverkum sem eru hérna þá er

mikið vatn þetta verk

leysist kannski upp í vatni hann gengur það langt með það við vorum að reyna að beina

að þessari hreyfingu

ekki það að hreyfingin í verkum Svavars er augljós hreyfingarnar í penslahreyfingunum eða

formunum en þetta magnaðist í raun og veru allt upp þetta er verkið uppbrot

formin í vatninu vatnið mótast af steininum þótt að steinninn mótist svo fáum alltaf inn mikið af fólki sem hefur sérstakan áhuga á Svavari Guðnasyni með verkum hans á sumrin þannig fólk getur alltaf komið hingað og fræðst um hann svo er þetta ferðamenn sem detta inn og ferðamenn sem séð það í gegnum

vita vita af

er víðar

höfnina stendur Mikligarður gamlar verbúðir í eigu bæjarins sem listamenn hafa bæði nýtt sem vinnustofur og til sýningarhalds hér er sýningin ferð til

hún er hér í þremur rýmum þetta er sýning sem er nátengd svæðinu og

Öræfajökli kröftum hans og tengingu við menningu sögu og nánasta umhverfi

við í þriðja rýminu sem já hérna var Halldór með gjörning hann var með

litla ísjaka sem hann hengdi upp í poka blandaði svo bleki við og þeir bráðnuðu og þá

eru tækifæri fyrir myndlistarmenn hér á Höfn já ég myndi segja og það getur verið mjög gott vinnumhverfi að koma hingað að vinna og og það hafa verið fjölda margar sýningar

bæði í tengslum við okkur á menningarmiðstöðinni og Listasafninu og fleiri stöðum úti um allan bæ

við okkur á menningarmiðstöðinni og Listasafninu og fleiri stöðum úti um allan bæ